भारत संस्कृति मां विश्व जू प्राचीन संस्कृति मा भारत कू पैली स्थान छाई भारत संसार मा प्रचीन विशाल देश राई। यख तक ऋषि मुनियों न पर्वतों गुफो मा बैठिक ज्ञान प्राप्त कारी। वे ज्ञान से भारत संस्कृति प्रकाशित हवाई।